<hesitation> Ain̈ao ma zaho nahazo fosondrotan̈a, ten̈a kadô tsara be ndraiky nazoko in̈y fa tsy vitako drako zen̈y koa tsy <hesitation> zaho niafy mare e, avy eo mila mahafehy ten̈a amy raha jiàby mandalo, mahay mifampitôndra miaraka amy mpiaramiasa, koa tsy zen̈y tsy azoko raha in̈y e.